טייערע וועיטער ביי א רעסטעראונט, דארף וויסן פינקטליך וויאזוי צו טיילן און סערווירן אויף א שיינעם אויפן, נישט זיך שטיפן, וואקן קלאסיש, און און זיך אויפפירן שיין, און פרעגן אויף א שיינעם אויפן, אראפנעמען אויף א שיינעם אויפן, און זיך אויפפירן קלאסיש.